Like when you get- when yor yard dirty, you take broom. You sweep the yard with the broom, the broom will carry the dirt in front and it will never go behind. Like when you get yor bathroom, the bathroom dirty, you carry the broom in the bathroom- you sweep in the bathroom with it, you clean the dirt from in the bathroom.